Keumbu keen pa be kin, ma geu nena mu ii geu mu ba kingeu ma keen pa kin geu, sa bu ded sina bu pil bil wa ning’u sa ra bu eg kunu bu eg kunu bu eg kunu ko na bu zongn’a bu teu in saan beureu ko zongn’a bu teu nab naan buroo ko zongn’a bu teu em in yeb <hesitation> nab yeb naan buroo teung bu eg kunu bu eg kunu bu eg geu nuu kara bu eg keu nuu ka ra bu eg keu nuu kara, eg bu bei pad geu bu deen fa ne ningn’a gbaaro nya bem ge ya woigeu bu ba fa a waken do wa mu ee fu kunu ma ma le, waken-da mum ba na gbaaro nya bem ge ya woigeu bu ba fa a waken do wa mu ee tu kunu ma ma le, waken-da mun ba na gbaaro da mun ba na b-uf-u o’walbeya ko bu teu bil ningni dan ba na gbaaro, aye geu in pig si, wakena npigeu geu o-b nau deura wakena yeig aye ko nin ng’a nba bin ee nin ye ko aye na’a oru liro’a, ko’o sa ob ko’a som sa ob jeuma npig si in ei geu, nsa o’ora, nsa oreu, geu ban od ii na, nma kaan sing geu in paai geu dan woii zongn’a npa n’a beureu g-e-u zongn’a n’a bereu geu ko le zongn’a n’a beure geu pad bu na baan wakena dan – dan yilkun yela dan neugeul yela ligeu ambe songa ipa seng geu oga wokena reu dan i-n in vagsi nong a’ana leugeu temu sa’an ded sina npii bilu nded sina nba wakena geu ti lee, n’em kaani nyamlaru dan pii kani gbum sai ba’ ran piin beya g-eu keen dan tamb beya bin ee kena, kena ntab yereu ko nded se nded neb bilu be bid se nded odwalbe bid se nded yeb sukka beuwa bilu reu se, sai n’em kun tan, nu n’em am ning’ni yam biru ma tigeul gu ba, pa ran pii ina nbu bin fab wakena ya. Npa seng foru nareu seu beung n’aa beun keen jiy se ran baan bu dan pa’a kun vagsa areu n’naoreu dooubeud deu kambeud deu bu deen bura bu leu leun tigeueu koga wu sa nebed yebura nma kaan si, ko seng di njaya nda keen sana nda ni maan geu sengu kode nded sina k-u-m bi bilu nded kunu gbaaro ko woora mu ee wakendowa ‘enba’i ligeu temu wa kendo wa bowa lēl mu ipan beya, bu dan ki yaan ba na, a’ee aye geu <hesitation> npa kunu ti soni bu geu ligeu bo geu songta geu nabobin pad neb soon bira am ko nda kin a-ana yan da kin pan̄a nang em geu ligeu temu dan woii yil ma na kiin bena ligeum ti sonke ligeum ti lamke, amma’ nded se na’a n’ema ka’ani feu geulu wunba ko teugendu ko wunba nu’u in a’a ina n’ema keu ojedn ta pii ya a’a ina m-u ngab keen wong se ngab keen kun belse ngab nena kuumtureu se ti duereu ko ti nii ko ti liroi ngab se pa-n pan ai yilu bin dan bob fu ning gbaai ligeu femu nki lamke se maan inlin be so’onga sai yan na wong yeb kiina wong sa sel saan be bi-lu wong yeb kiin beya kusum gambeya nda keen pa’na na nii ‘eug maan yeu kole nded neb bilu be bira nded od yeb. Yeb – yeb—yebura bilu roo nded wood beura ko gbaaro dor’o beura bilu roo mu eē liga yee waken ning soon mu ti wora mu ee pa’an be, nbobi geu buran kin kpang iina a’a figeu agkilo ‘wa fem soonke awa naroo buran ta iina nna ta pa’ na.